באש נהכמו ואש אלעמל אלפני מיזיין ו לא לא חאסנא נשوفו שכן קיועסלנא מאלאהساس ו אלתא'תיר, אלפן ג'יד משי בבדרש יכון מעקד ולקין חאסו יהרק שי חאגה פאלקלב ולא יחליך תפקר בטאריקה מוכתליפה כנשופו כיפאש אלפאנן ייעבר על אלפקרה ו יסתעמל אלאלות אלרסומות ו לא אלכלמאת בטאריקה מובדעה ו שנו אלרסאלה לי בגא יוסל אלפן כיבקא שרסיא ולקין קיין אעמאל קטוסל לנס כלם כתחלי פייהם אתר ו הנה קיבאן אלג'מאל ו אלקימה דיעלהא.